Ny olana hitako amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny toerana misy hamandoana, voalohany aloha amin'ny tany misy hamandoana mora mampavitro ahanina, avakeo koa sarotro hitahirizana raha, malaky mampahimbo ilay hanina, malaky mamparatra azy zany; ohatra hoe lô, ohatra voankazo araiky zany asa ataoko hoe katakata tsy maharitra zany izy fa tonga de malaky maratra.